E ben, çerchiæ de pösâme, magara un pö de passeggiate, giâ un pö. Magara anche fâ un viægio da quarche parte. Ò sedonca, s'arrestesse à Zena, çercâ de leze quelli libbri che me saieiva cao finî de leze e che pe-o ciù no gh'ò o tempo de leze quande travaggio.